Agar qurg'oqchilik paytida dehqon bo'lsam ekinlarni yer ostidan suv chiqarish orqali ularni himoya qilaman. Va iloji boricha ozroq ekin ekishga harakat qilaman.